Hena miikalie yakwa mdu nimfurie. Mndu nimfurie na miikalie yakwa ni mndu araghire mafuti kana matumbi. Mndu arakukwera, mndu araghiree mfirero fingi na vandu. Mndu arachi tuka na vandu ivo mbo ndema chamba furie. Njifura mndu aikae fushauriane funikane mawatho furirikane hamwi fuviane kufugika kuya, favika kutafugiana maisha foghenja kwafutighe ena maisha. Mndu ni mdahie ni wia achi- achire- achiraru era vandu vichwa, mndu arera marero mavichwa, mndu araghire ivi- ena mawatho kindo kicha nira marero mavichwa haraghire ikaa kindo kicha na mvure. Henaicho mndu nimfurie inyi niwe achirika nipage nawe kufaika namaya hena mikalia ipho ikakwiya faida yaki machafuko na mafanikio familia teru tikae kindo kicha. Hena mikalia hiyo ichiva micha zaidi upate vandu vavi vairima kughenja mawatho, munahirika na findo fiwichwa findo fira na findo viwichwa- findo viwichwa. Uikae uika na familia yapho kindo kicha, ushauriwa na wana wo kindo kichaa, mughende kindo kichaa. Kindo kichaa kya- ki- kichighenda maana mwagheikaa hamwi murere vindo fiwi, firaru, feghenja kuliko ikaa na mndu aravie ikaa nawe ukarera kindo kicha. Na ukaikaa na mndu arera findo fiwichwa kwava mbichwa, henaicho hena mikaliye yakwa nifurie ikaa na mndu achira firaru fichaa hafofi hafichimghenja mrungu fichimthogeza mothia mrungu. Fingi ni fyafe nika na ighenja ena enamikalia kuliva fui nikweli nitangi ndumba ighumu mera haghire ho fuvike kwiya funu kashira kwi ikamfikia ho mara famania na mboa. Mira mndu haghire firero fiwichwa hafairi mafughenda mndu hamwi. Henaicho mu- kindochashughwa ni ikaa na mndu akughenja, mndu akughenja hena milikalie muririkane kindo kicha mrikane kimwi murungane findo ficha. Mukamrunga na findo ficha muhira findo ficha.